Onume olitine <hesitation> ema son ma son no okpe ma wak asu ema sen wak asu ema wak anyi ma wak anyi ma maa ema je gyɛp <hesitation> eŋke egya ma gya wato sha irin eŋke egya ema gya ombei no no fugo nanci ma son en je alum alum ma eti ma seen je kpa enje onumɔ ma je ma maa se ma set ewusha na ke kpa eshe na ma ke gya eŋke egya ma gya eŋke egya se ma ko amɛ baraŋ ema fwa amɛ baraŋɔ se ma á makpa ma aŋga fo á fu ma ba denta ma ed'aŋa ema sen ba sho ed'aŋa ma ba ya enu ma ne etat enje kposha enuɔ se kposha ne etat enjɔɔ nekee mwɛt emira eme se mwɛt emira ma ma se zɛ gyɛsa edɛ seen tet ontɔema xsen ko edɛ ba ma ke kpa eshe ma ciki gbema bete enje masha ewɛkpa ema son ma zeki enuɔ domin enuɔ ema den enje <hesitation> oncu sana kpa eŋke egya ma sen ya ewura enje <hesitation> narɛm egante enuɔ se ma zek na nje akwai oncu á sa jin xnasaa. A fusha ma be se ma fu enuɔ ma ba shaki na enje eyɔkɔ ema sen fu enuɔ ma be eshaki na nje eyɔkɔ se ma fu <hesitation> aŋge jin ejin wato á blok ma fu ma tere ma kaŋ a nje ma se kaŋ se ma zeŋa enuɔ ma ben ba shaki eyɔkɔ ma dente eŋke egya ma bwɛ amɛ nanci ma je ma son ma tɛke owɛma ma a fu ma a ba denta ma edon ema fu <hesitation> aŋge evaru ma ma fu sese ogaje vɛɛ a fu je shaka ma awa egyɛp eti embi je edonɔ embi vica ba embi ba bete awa enje nje alikpa ema ke dyɔ ba go nɛ ai enu ma ne enyi enje ke cu kpo enuɔ se cu kpo se ema ma ma tɛke owɛma ma ma na a fu ma opana embi ba goi aga raŋ embi je shaŋke enuɔ embi se ba opana embi xse ba ko aga raŋ ko ba embi ba na ba fampi awa egoisi agaraɔ embi ke e zhuru e je mbi ed'aŋa mbi se zhuru je ed'aŋa embi ke je kpa eshe mbi je mwɛt omɛkɔ ma sen je ed'aŋa ma je gyɛp amɛ ma soso ma soso maa ema gya eŋke egya ema sen gya eŋke egya se ma kpa eshe se ma je mwɛt. Ema sen je mwɛt sai ma go á gya oŋgɔnɔ á zɛ vɛ ovɛ ed'eka se ma zek ba ma zɛ go kama á zɛ vɛ ovɛ akpo ovɛ akpo ma xsen nyi ko oŋɛ kpo ba ema gema na asu alɔ die ma ke je go ovɛ emwɛt onume onume olitini kenan onume talata ema sen zit onum otalata se kpishi no okpe ma pyet emashin ma ba opana ma ba goi acei ma seen je shaŋ amɛ alum ovuza ma no taki ema sen ba ema ba goi aga anjɔ ma je ed'aŋa ma je ed'aŋa se ma <hesitation> ma je sho ed'aŋa ma gyɛp eŋke egya ma gya ema seen gya eŋke egya se ema jut oŋmkpede ma je ed'alumɔ ma sen jut oŋmkpede ma je ed'alumɔ ma gyɛp engine ma xsen ya enje ba oo owɛma aya ma enginɔ e we enje ni ma je ma xsen ya ni ba se ma kante owɛma ma em na a fo ega fo a je ciya ni awa mbe sana set tɔ owɛma ma saa je xsa je ya ni ba a tɛke na eni son a we ed'alum ed'ogatɔ edɔɔ. Sa je ya ni ba ka ŋanu gan oŋmkpede ocece ema dyɔ ya onet acece ma vɛ ovɛ na ni ma na kai ema gyɛp owɛma aya ma ne fa ma kante owɛma ma je xsa je ya ko xsa ya ni ko aya ni ma xse nyi se ba se onet acece ka masha we ne ejɛp eŋge ekoro ovɛ ni eŋge ekoro ovɛ ni ka masha nyina ma so je be se a nyina oŋke ga ni so je sai a vɛ ovɛ no gaje ni na owɛma aya ma ka we eŋgɔkɔ na ee a vɛ neke na ema jentu ma gyɛsa ni wato gyɛp engine shi ne owɛma aya ma ka ovɛ tat odo na ai engineɔ we eŋge awa enje senee zɛ nɔ a ma ciki son edɔɔ ma ba na bete owɛma ma maa ni rigaya je makpa enginɔ eŋge awa sene zɛ nɔ eni fu ba den alum tɔ ozaa mbi se shaŋ amɛ mbɔ ema xsen ko oza ba <hesitation> onyi sa bwomasa ma ozaa ma ba wato owɛma ma ema ba ya ni a tɛka ma na waa maa etiɛ eferem ema ba ya ni xsa zɛ maa eti eferem ba ma zhuru ma son ma zɛ gyɛsa oza ma zhoma ma ke son ma je ya otɛ ma oŋɔ a zɛ tete ema tɛke ma na <hesitation> a yona ma nɛ no oza ma gɛp e shaŋ amɛ ka zhuru ka a ŋu oga fo a je makpa oza a fu fusa ma ema ke zhuru yike a zɛ tete kame a je ja makpa ozaa a fusa ma. Vuza ko ba ma ke ba gema ozaa ne <hesitation> eŋge shaŋ amɛ mbɔ ma ba gema oza ozaa xso zɛ sho sa ma enda ma sen gyɛp ba se ma mke zhuru en pɛci enginɔ ma ke son ma je gyɛp oza awa acece ma je onyi sa kpa eti a zɛ we eme kpa eti no ozaa a vɛ deke na ma ma naase ni amɛk enzasi waa ma etiɛ ma seen son kuma ma ya eti we ed'asu ma ema tɛke owɛma ma to a je je ciya awa onetɔ sa zɛ kpa etiɛ no oza no saka ma na bete a ŋai ozaa ba gema na bete a yet eti ema ma je te ete akwai ovuza ma sen kap o no we eme ba kuma oŋke gyɛp eti se ma je too ovuza ma too ovuza maa ma sen too ovuza maa ma ba ma ko eni cii shaŋ amɛ mbɔ ta edet emɛ ma ba ya ma a xnasa taba shaŋ amɛ mbɔ a je awai a na ka ŋai aga omodɛi kɔ ma ema ma ma xsen taba shaŋ ke ejut ma vɛɛ embe shaŋ amɛ mbɔ maa enava din ba embi ke zɛ shaŋ amɛ mbɔ shaŋ amɛ mbɔ zɛ je se mbi ke sho eŋge awa njɔnjɔnɔ a vɛ deke na embi seke vɛ evɛ mbii pɛt enginɔ na mbi makpa enginɔ je ofan ocece vɛ mbi shaŋ amɛ mbɔ embii gya amɛk mbi gya amɛk <hesitation> embi go vɛ gyɛp ozaa ocece mbi ka enshe mbi gema na bete. <hesitation> e fu na ŋke fu je in ba haka ba mbi gya amɛk, ma ka kai ovɛ mu nɔ o go ovɛ owɛ amma kai mbi kpa na nɛ nɛ ma ke tɛke na ma na tɔ ya ma yakama mbi le ovɛ mu nɔ mbi ke zhuru je gema mbi gyɛp ozaa mbi ke ba gema nanci mbi masha awa shaŋ mbi le ke masha awa shaŋ na bete awaa osu onum ko no gba kamin mbi ke ke fina ozaa fina ozaa ma mbi jut oŋmkpede mbi ba ed'aŋa mbi ke fu ozaa je mwɛse onyi mbi se ŋai nɔ je mwɛse ozaa ed'aŋa nanci a ka ba makpa ma mbi jut oŋmkpede mbi ba ed'aŋa, mbi ba ed'aŋa se ma ba kpa enshe ma gyɛp e eŋke egya ma gya ma sen soso ma gyɛp eŋke egya ma gya bete ma kpa enshe ma wusha tɔ olɛkɔ o we olaraba olɛkɔ a ema ma en son olɛkɔ ma na ma xsen je ed'alum ba domin ogaje a she, ma je ebit okom egaje ma wato ondoro odoro nyankpa, ma son ma je ebit ma son olɛkɔ ma soso na ma shaŋ aga magya eŋke egya nanci ma son ma sen son se ma le ne jara ma sen le ne jara se ga onyi eŋga fo sa ba ya ma eme kpedeɛ cuk. A ba makpasa ma a denta ma har ondoro embi je sho ondoro mbi je nanci a bit okomɔ a se vɛ ke na ee ma seken jara ma tɛke a na ma ben riga sa <hesitation> ku seta ne egap ne ejara mu so ya ma nɛ ma seke ko edadi ma seke ko e go eze ma ke kpa ma ke ebebet ke ba ma ke kpa eshe ma ke ŋai abɔk ava ma tɛke enɔkɔ, akwai onet ambe aŋui oŋɔnɔ sa ba ene kpedeɛ onumɔ a vɛ ne ke ma zɛ eŋge onzuru na bete ma zɛ tere na ni <hesitation> ma tɛke vɛɛ a zɛ a yona ma nɛ makpasa ma ba opana a ka yokpa zɛ a makpa ma embi ba eme kpedeɛ na owɛ mu xso kpasa maega ma seen go eze ba a emu noo li no jara na ma ba ya mu eme kpedeɛ nɛ ma neen we na aŋgɔm amma mu so zɛ eŋge onzurui no shaŋ obɔke nɛ mu yɛn kama ma makpa mu oŋke amfibi kenan ma xsen go eze egya mu so kpa enɔkɔ ba ma tɛke ma na tɔ mu woo kpa akuri na ma ema nɛ owɛci <hesitation> ekata enje onyi okpɛi e shat ne enje owɛci ma ke gba eŋge awa njɔkɔ eŋke shaŋ ma tɛke ma na tun daga onumɔ o we sa ma enyina. <hesitation> ema seke je awai ma mukpa jara nanci a ba yɛn eme kpedeɛ ba wai ma cii zɛ eŋgo onzuru na bete onet ba makpa ba embi ke je sho odoro na bete na ka we eme á kpa <hesitation> sujada saa bit owɛɛ mbi ke je zɛ amma xsa gya amɛk ba omodei modei á bit okomɔ á maa tɔ saa bit okomɔ maa se ma ke le anet ma tasa tasa tasa tasa se ma je set ed'aŋa owɛma ma ma je set ed'aŋa owɛma ma mbi set na ni mbi mbi en cɛka oji na ni embi se cɛka aji maa se irisu akarfe atat ne egyɛi se ma son ma ga ed'aŋa na owɛma mu soo maa zɛ? Ma na ee owɛma ba egyɛi be na tɔ gashi ba ega fo ma sen makpa ba denta mu opana nɛ ba fa ma tɛke ma na kada mu xno go egyɛi be opana eŋgeke eŋgeke ma haba a zɛ jara aŋge ma o xno go egyɛi be tɔ ma seke ba ma ke tet oŋmkpede oŋɔnɔ ede embute ma ke le ba zek ede ombaŋe shine ma ko onyi eyɛn sa ba a yɛnta ma embi ke je sho ed'aŋa mbi se je sho ed'aŋa ma ke kpa enshe ma ke ewusha aŋge ma ema seen wusha se ma son ma. Ma same owɛda ma ma tɛke ma na a fushasa ma ogbose ma domin ogbose ma eŋke met ebwat ma tɛke ma na a fusha sa ma ka zhuru fusha sa ma esee se sa fusha sa ma esee <hesitation> a xnasa fusha sa ma eseɔ be ma zek ed'aŋa owɛma baba ma shine á tɛka ma na owɛma ma a zek ba gba na aga sa tɛka ma vɛɛ owɛma ma gba aga ema ma ke sen jara ma jara ne yama abɔk ma zhuru je ma ke je gema na mbe ekpede sa makpa owɛma ma ba ma de na mu xso masha bii egap mu xso masha go elaŋ ro a na aa a na ma nɛke ni nanci ma na to mbi godese embi konase adida tunda o ba no oŋgɔnɔ xso ba sa mbi oŋke bebet ba mbi konase adida tɔ <hesitation> embi je ed'aŋa ka je ka makpa na ma na ni mbi je ed'aŋa embi ga ed'aŋa kenan ka dente amɛ a waa oso a waa oso na gyɛp awa mwɛt je gyɛpe alaŋ na fwa na bete a mwɛt a wusha <hesitation> se no ocukɔ ogaje ma a nyina.